Raha zaho nanagna hôtely de <hesitation> raha i raha hanina ataoko agnatiny a satria amin'ny fireneko zany malaza aby sy hoe vary de magnano vary zaho. De i ro ataoko maro be maro isan-karazany zany e ataoko ohatra zao hoe ravimangahazo mifangaro hena-kisoa ,de tsaramaso mifangaro hena-kisoa, de akeo koà lasary sy sy ny hoe légumes maro isan-karazany.